Siaga anggotataq iya mareppeq e ko idiq siaga kengngeq umuruqna ero iyaq anggotakuq mega tapiq ero mareppeq e lao ri iyaq engka seppulo tau naiye umuruqna rata-rata umuruq duappulowang mappammula kelahiran sembilan sembilan lettuq dua ribu satu